Yibe hanah tuntuwalah waham-wahala a melthamela, nuwamelthamela. Ar be melthala laye leh benah thamdawa nye wane-wane nah? Ar eing zwakah ke bah, na tootha melthamelale nano eh eh nano wane-wane hana thamdawanyi wane-wane nyina nano melthamela a hallawe ba wur dunthabe nah, a dake nane moker na hallahwe a nyemdah a windah a buke nah. Be ke bo hallah hamnah nyina hallahein ba dawo ar na ha so na ar na har ein suwah nye, ar na har na zwa dawo ta yatare nyemah na wunah ma buke. Na ne eing na turina tha zwaya yambawa dunye bah tungewa na eing ka zir melthamelah a monka ein kou-kiyir nakwei, na finaheya kutha nathekwa a yerara nahanyo nah, ka zee melthame lamna wane-wane beke boo bah wu mir yerthabya ba wumir yerthabya, ba wu zwaya yambo, aju ba wuya ayir milyirle bikembo ein chwakah ne honaha mirah. Bekimbo a zuwa durwe dah, ka dahaga ka arah na o, nayeri yebe azoo bekim boo mergah ar nyinah a do arah zirwah yirthee, a zir arbah wur mir ah ah ba ba wuri nane ein mir ba wur mirna ar dake. Zah a ye eing a zoo amna azo bekeboo tabkakamira nyine a zerewuna ar a do ka zir miltha melah a munka kou yir nathe kwe kiya, a fenaha kutha natha kwei biyirara nahanyo na. Na mokir tha a hallowawe kuthedama bo ba ba habrewa ar ba bure thel shilarla ba kwedenah, kuto shumakin hallawa we nani wamna, na no mel thamela, eing thomah dahaga gwebe ga, a fewtigah ko kam feliga. Ba daga bo ba hab yerah yamna dah be bo bwabidah na bwarsawa we a nuwe, na nyal jala le a ah jah a thel shellalan ar ba zir yiraym na, ba zee za'a kukuma amna hana mwarka daha nagina nah eing hana zekah nah.

Nyemnyimola nyina ye dakah kalika ke a dake zaka durrah yambawa dunyina, a'she nyemnyimola a datir thwa eing yura chegwakala mirah, a datir gah thwa eing yura na'a fula amnir na nagah, bike be ma nyem gahdi ma dwaga yamba nyulega. Kah koyah a bow za'a dwa yambo a dunye na melale hamir na libe nah, bahatha tee binagah. Tee be bwahatha tee a jenginah na nane mah mwamde thalah de aza ze shiya mwarathau de ein jenginah, nyina kwa eing dika kutha mira melelamir libe bwahatha yalaka yathawa de a jenginh a yuraga shinagah. Suwa we yambowa dunye a sube mirnyenah, eing kwawe a bow dunyenah. Mila lamnah nyinah le ka zakah durah kurwah mir a dunyena. Beki bah amna nah no thamkah a wahumwaha yana kwe eing bae, a halawa we ba wur zwaya yambo na, na halawe ba kwede a wudah tura minah a budunyi nah, finah naha kwe hahe bah ba sholo kumal, wane-wane bahnigo thamkah wane-wane a yazaweya wanya nyina ana turah tana ziekir shumaki halaha na hebinah.